Raha ohatra ka mandeha fiara fitateram-bahoaka ndraika aho a, dia misy indroa isan'andro, amin'ny maraina dia amin'ny hariva. A dia <hesitation> mahalany koa aho amin'izany a, telonjato fotsiny vola laniko amin'izany sa- azon'ny amin'ny rehefa mandeha aho a, dia mandeha <hesitation> tomobile fa rehefa miherigna amin'ny tany andehanako aho dia mandeha tongotra fa ny toerana andehanako manko tsy dia lavitra ka dia zay mampa <hesitation> ahavitako anazy dia tongotra sady a <hesitation> tsy dia andaniako vola maro loatra aminazy.